Yo prefieru del'augua del grifu de tola vida. Porque paquí ena Estremaúra l'augua es güena. Si vivis pala sierra o en un puebrinu, sal fresquita, limpia i con un gustu estupendu. Mesmu nel branu, que hazi una solajera güena, está gelá i no tien ná d'envidial a l'augua abotellá. Amás, es más barata, no se gastan tantus prásticus i la tienis velaí, en sin enreus. I si lo piensas dendi una visual ecológica, mejol tovía, e? Bebel augua del grifu ayúa a crial menus çurpias, arrimandu a cudial la nuestra naturaleza i espacius verdis, que sonin una tupa d'ellus. Es cosa cenzilla que ayúa a cudial la nuestra tierra i yo me piensu que con estu que te digu devía de sel bastanti paque la genti no gastara prásticu peru, chacha, no ai horma, la genti es mu morrúa quandu cogi la verea. Total, que te quea craru, no? No es? L'augua abotellá pa megu no val una perra.